നമാ അദഗിഗി കിലവ ബഗിതദ മസാലലിന ബലസാവാ। സാമാനിയവാദ പദനിയനിദദ ഇരവാ രിതിദ മസാലലിന ഉനസിഗി രിചികഊടപണി। കിളാഉ മഊകിയ മസാലലിലി പംഡാ മനസം, ജിരിഗി, ദണിയ, ലവാംഗാ, ഏലാകി, ഹഇംഗു, ഹളാഗി, കിംപુ മനസനപ� ബിരിയനിയലി, ജാഇകാഈ, ബകാ, സാസിവിലി। ഉനദി ഉപയയഓഗമലപണിദ, അഡഗിഡി സവാസനഇ, രചി, ബകാ, ആരഓഗിയ� ജനകരപണഡരി।